Un naeer parmanus un ee cuehe ndiji ujun iyo yucu yee ie sivɨ gueti ndie coo ee andivɨ io ndivɨ nuun nidvɨ ujun iyo ndivɨ iyo yucu yucu pasma yaa yucu pasma ndivɨ giehen nda nuun yucu ran guee nuun un quitii ian raguee coee jo jatu lɨɨ lundo ja jun ujun a animi quevia a chi lu ndivɨ ndivi ndivi jen nindivi ndivi guee coo ee tu ja tuu cuu limn a cuu ticuii chiho ian guee nuun ian cuu ndivɨ ndute chi cuehe naa ndarta nda yivɨ yee ndu pasma yaa.